O nyaku zhni ko dami n tunge nyaho toshna dnalo fyikwo afyikwo kwa mwusa kwo kwobe gami nubwo snu kwo kwobe gami nayi snan tugyi anyayi benu bezhni anyanu yei bye n yei tukwo bezhni anyanu yei zhehi n yabwai yekpe she yei zhehi wu oyie nwu lube oyei nu zhni yie tukwai yabwa n yie yazhni kwaba yie che nezhni shnuma zhebo kwadami n na gyiba osanu hagyi shnuma zhe hozhni hawo ho wna she hawo nubwo ho fyifyi tu hosnu nuwna snusnu nukpe hawo hogye n wo shna kpe kwoi ogwu nai la n bwa wu shnuma zhe o kwo bo dami n tuge na kwo dagbma kwo da n kwa nyinu n hakwu kwa nyi bwaga kwu kwo hobe gyi n lalai nu habwa kpen kpegye wokwu abmikyafekwo ha wo adadyi dyidyi Ha bwa akagyi nu gye anye kwoda ashe anye shnuma zhe kwo da na nye n gwu ta shnuma zhe dagyi hagna hobe kpakwo gyegye n pyayi n opya kpesnu n ye a zhni a wo shnuma zhe ndagyi dna ko she ho pwugyibo habwa afyi ta hakwu peche tazhni ha yashe ha gyikonu n nyipyi boi abwa afwuba n hagyi ko n nyipyi boi ha bwa afuba n wu wyo hawya ho gye sa nu hola ka ha wo nayi ho dagbma da dyi ha wo hota wo bebe hofi n nyai n tugye wo kwu shnuma zhe gye n tugye ho kwugyi gye n ha zhnahi n ha byi hokwu honya gyi hai kpe she a zhna kwonyi wu kwo to nyaho dnalo n kwobe ga ho nyasnu shnuma zhe to lo kwoi gyai nyasnu n tugyena o yenu ti na yabwai abanwu n ko zhni mi dagye shnuma zhe be dami koi dagyi na gyiba kwowu byibyi pam osanu ho bwakwa shi hagyi kwoshe n byibyi n fyan fyin de de mi la gode